Chumchuq, to'tiqush, kaptar, qarg'a, qaldirg'och, laylak, oqqush, g'oz, o'rdak, qirg'iy, tuyaqush, burgut, lochin, bulbul, boyqush, tovus, quyon, <hesitation> chittak va tovus.